Zɛrɛ zɛrɛ ho foto cunu mi oyi mina a ho ji si o tawɛ a'o zo a wa'a sunuzo nɛ zan oro kube yamu ubiɛn rɛktangli yamu a zo de ho foto ji a de vitri wa yirawe a ho jira si don to ho cunu